الى كنت غنحضر لشي حدث تاريخي فغيكون هو كاس العالم حيت هو حدث تاريخي ديما كنتمنى نحضر له حيت كتعجبني كرة بزاف من الصغر ديالي وانا مع كورة واي حدث قريب كنغي نمشي له بطبيعة الحال الى كانت الماديات مساعدة وكان الوقت مساعد